Ny alika mivovò, ny saka manao miao, dia ny alika koa manaikitra fa ny saka mandrangotra, dia raha amin'ny habe indray ny alika ngeza kokoa fa raha ny saka kelikely